Nerthaland sagale ishin irthi bekhen ishinii sagale akaa sagale hudhaa akhan nyati sagale muhogo akhii chamariafaa iyoo Kaa kholen kholen mukhaaa akhii mboga midhafethi khunii fonn horiathi akaa fonn Kaa holathi kaaa lawonine hinmidhafethi ammo sagale ishia tha bekhen liboleni pitabaleni okajesi kibeling struthwafel yedheni suun akhan nyati